Avionh popya jo't'unesye keye'pa, ijtu lyugar juwä kekpamä y tzu'kumpamä, popyamä, primero popya tejenä keye tzu'kumpa'nte, manhpa'nte mäjmä este tzapkyästya'p, jinhtya'p kätäkpa, jinhä keye'pa jinhä nyäwijtyajpa ampät, je je avionhoj po wijtyajpapä, pues äj äj nuncati't ja witä avionh almejor que na'tzpa't, no se itiay itiay ä ä ät mi gusto ja'kut'ijna wijtu avionh'oj, pero ja'itäti posible ja'ku't wijtu, jiko'ajtzye ja witäti, por eso nta't muspa witä, pero avionh este yospa para todo, ja'ku ijtu viajes largas jetyoj muspatä mawä, witpatä mäjmä, keye'patä y jenä nyanhpa je chofer, pyiloto je'tij myanejatzäjkyajpapä jetyji'k lijerutä witpa.